Ah goɗɗo am ho koseje be maayo kam komi andi ɗo waagi ai sosai jonta bana koseje mindo mari wod hosere mandara wodi dimlan wodi zuma rock zuma rock do ha abuja woni ɗum wod tariha sosai himbe do yaha ɗoɗɗon ziyara nde nde wodi sukur sukur ɗoo ha madagali wodi himɓe naɗum ziyara yaha laara noi koseje mai woni sakko koseje sukur dokam ɗedon ɗe tati on ɗeɗo hauti ha nokkure woore nden nden woodi hosere bagale hanjum fu ɗon hedi fufore. Toh mayo ji mido andi mayoji fu wodi maayo geriyo wodi maayo benue wodi mayo gongola nden nden wodi maayo belwa maayo belwa ɗo woodi tariya sosai neɓi ha lesdi mabalwa.